بالنسبه ليا أنا الرياضيات هي من أهم الماتيارات الموجوده في الدنيا، اللي هو حتى كان أنت باش تقرا ممبعد ولا باش تخدم في حاجه أدبيه، الرياضيات يخي يعلمك كيفاش تفكر بمنطقيه، علاخاطر وقت اللي تحسب أنو واحد مع واحد يساوي ثنين، لهنا أنت ماكش تحسب في رقمين بركا لا، أنت بتحسب في علاقه، تحسب في منطق، تحسب في كيفية ح-حل المشكله، إذن مهمه عال- عاللخر الرياضيات ما نجموش نعيشو من غيرو.